Möpetï ñanoi vaera contraseña, öime jeta kɨraɨ yayapo vaera, öimeta yandere rupi, erei yandeño yaikuavaera, aguiye ara kia oike nde yaiporuape